الوقت الحالى أنا فينى أتكلم لغتى الأم اللى هى اللغة العربية، و <hesitation> بقدر إنى أتكلم باللغة الإنجليزية، و <hesitation> كمان بتكلم إيطالى الحمد لله، ليش أحب أتحدث فيها سواء كان من ظروف شغلى، أو <hesitation> من باب إنى أتعلم وهكذا، بدى أسافر منشان هيك أتحدث بهاى اللغات.